Haftada ikki uch marta restoranda ovqatlanamiz. Do'stlarim yoki ish hamkasblarim bn. Mening eng sevimli restoranlarimdan biri bu saltanat restorani. Undagi taomlar juda ham shirin va hamyonbop desam adashmayman.